خصصلك وقت محدد للكتابة يومياً ،بشكل يومي -وحاول انو تحسن الثقافة مالتك بكل المجالات أو بالمجالات الي انت تغيد تصيغ كاتب بيها - حاول تقرا كتب كثيغ - حاول تتعلم بعد اكثغ، تطمش على فيديوات بهالخصوص هذا الموضوع الي غاح تحكي عنو أو غاح تكتب عنو وتدرب